أي طبعا هاي الشيء وايد مهم انه الافراد يشاركون في <hesitation> بالتصويت في الانتخابات لانه اهما ك- كفرد وكجزء من المجتمع لازم يبينون صوتهم ويعني يقررون اهما شلون جايفين مستقبل دولتهم مع- مع أي مرشح <hesitation> ولأنه هاي يعني واجب أساسي كفرد ينتمي لهاي المجتمع